Sesurur, sesurur tii pamerlun tante netow terlebe rica mondol mange rumampor kapa mu greja kapa mangewisa tetap sumuru ca penon buknati bagaga dei matam buyaka dua kasetu wadun ma madutu magula na numa kapa sema saledo nan tadun sa dei susurun melewo dei megaga lako mbu nitu unsesurur sa seraringaten de wo pa surura nu sa torona kane ma tentu umpuk nera sas tou terlebe se wowene dei gampang kadeian sesurur tii teintu kan setua ma kecuali seloga ei papekam serurur.